Ore mendeso daging suanem tera tomam manayem <hesitation> rupa' nu asin wutukusang ondi sang makuto asin ore ise ma'ake tumayas ma menmatura to kananamen asin ore me-medeso kinas tomatahang one kinas tasik rupa so kulkas makuto manayun tantere su neto matalos manayun ara talosenanayun malalai wowi-wowi <hesitation> manaki mendeso daging misalnya ore pamake pirenkonnan tamai <hesitation> makutou matahang are perra resusu <hesitation> kulkas tesetus malalayi arerupan so kulkas manayun kacok sua ne' pamake, pamake suu mo hari jadi ore one maliak apa ore pendiki'an lana ore mayuma sitoma kaweng ore mayuma sito mamiho hari jadi tan are matu manayun reso malalai ee are wii sa'sa rangkonan tamai suane kapamake kanya-kanya ren